<hesitation> Zava- <hesitation> raha magneno misy tadiny ndraika aminay akagny a karaha hoe lokanga le ampiasain'olona aminà raha i de iny monko zany a <hesitation> sinina bi amboarin-jareo ananjy a; misy hoe koa gi- <hesitation> gitara, de misy valiha, zany aby si <hesitation> raha magneno ampesampesan'olona aminay akagny.